Si ñajan to du ajan o okiti depor deporsin kitijan tá ini, ini nro xinti, ini nro xinti chí tangu tina jan, tina jan tán ha nra inga kiti tó ini ngio xinti chi kitijan ta kutoni initi tatón ñaivii nguti chí ho o on. kini kini nra inteligente tó ini ngio chinti ña ho o on. kutanti sentir to nruguan to nruguan nroti ta ku takuti sentir.